﻿Kua tétaguasu Alemania jeva, jaenungavi mopeti tëtaguasu europea, erei kuape jaeko tëtaguasu imayeyema retava <hesitation> europeo reta jaema mbaetri yaikua kiraiko jaereta jembiu ma ikaviva <hesitation> oimeko aipo jaereta <hesitation> yaesayave okaru, ani yaja yave jokoti yaesata, erei se komo persona mbaeti aikua jaereta ikaro jare mbaetivi aja jëta rupi, jare jae vaera kuraiko jaereta jembiu